هنجيب كوبايتين من اللبن ونحط عليهم ربع كوباية سكر وكوبايتين كريم شانتيه ونضربهم بالمضرب كويس خالص لغاية ما القوام بتاعهم يتقل وبعدين هناخدهم ونحطهم في الفريزر يتماسكو وبعدين نطلعهم ونحط عليهم الصوص اللي إحنا عايزينه وناكله.